थर्मामीटर एक उपकरण होत है जिसका उपयोग किसी चीज को तापमान जानन के लिए करत जात है। यह आमतौर पर स्वास्थ मौसम या प्रयोगशाला में उपयोग करत जात है। सबसे पहिले थर्मामीटर के अच्छी तरह साफ कर लाओ जात है। अगर यह डिजिटल थर्मामीटर होत है तो सुनिश्चित करै कि उसमें बैटरी लगी है या नहीं। अगर हमाओ शरीर को तापमान मापन <hesitation> चाहत है तो मुँह में डालो जात है। जिससे हमाओ शरीर को तापमान पता चल जात है। अगर हम पानी या हवा में तापमान माप रह हैं तो थर्मामीटर या पानी को हवा में डालै या रखै। डिजिटल मीटर के लिए स्क्रीन पर तापमान के दिखायो जात है। यह कुछ सेकंड या मिनट के लिए आय करत है। पुराने प्रकार में थर्मामीटर को तीन से पांच मिनट तक रखो जात ताकि तब उ तापमान माप के बता सकत है।